Hioko'i raakoari, oiraarei oo'ore bo urii'o bo tabiri'oo, urii'opitee pita hoo'uuihara ro kuku'upa roo'ore Taraio'ee'ita ruuboo bo'opoi'oo barariabaa hioko'i bisio urii'oea are tateea, bo husiri a hura- haareroo bo hoo'uu haia roirair roo'ore Hori'iita ue hiokoi, hoo'uu si'iia aru toribohara hioko'i boorire asi pitee bouhi sa asihaa'upa bo rasubuu, rasuhaa'uropa eipiri'oo piro baiia piro ea'ure tahaehara bo ai'o eipa baiia bo koukou kai eipabaiia a tahaehara boore teeboroaae sa ai'oiboo. Ai'o si'ihaauopaa hioko'i piro si'asi'aehara oira oo'ore birabira tahiro. Eitaro ta abeehara boorii bo birabirra'oroi bisio airaareha pirio bo okuu piro bai huku- hareeroo boo'ore boatoroheoarei piro eipaa hurabohara. Bo tabirirori sa oru bai huku'aa boatoi airarori pirio piro o ebuhaaboroo boroga, oru bai huku- hareeero bo atoi ha airari piro abahareeroo boorii bo birabirai birabira tahiro boorii kakaui kaukaui haia eipa'oo a huraibaa. Tu'uoaroha haia bisio uka eipa'oo huraabaa o aru oru bai birabirabohara boo'ore ariabuuoaro bo ato haia ara u sisii'obohara barariaba bisio bo piri baiia a sisii'oehara oru bai boatoi. Piro airari bo'okuu piro abeehara euaaboo ua aba'aahara birabira tahiro hurapitee. Oiraarei oo'ore bobogiro pita iisii aba- haa'oeroo oo'ore birabira tahiro so ee. Bisio bo tabirirori ioka boorii abeehara oirai oo'ore komiuniti wok, bisio pita sikuurui, hausiki haia rootu bo birabira 'oo ua birabiraehara oiraarei ei bogiro'oo ia age- haraiboroo oiraarei oo'ore komuniti deis a huraharaiaboroo.